हम अगर अपना खाना मां वद्धू सोनाच करने होई। ते आपनो काजे गाई असकोने अंकुरिज वाला चोणा ने, भूमजा ने ये। सब खाई सके, ने अली काई राबड़ी भी बनाईं पी सके। अली ये सब अपनो खाई सके। जिससे के आपना खानां वद्धू अनाच आ सके।